تراني حيل حالة موت في الزراعة. لو يمديني إني ازرع ويكون عندي اماكن خاصة بالزراعة. راح ازرع كل الخضار اللي ممكن اكون بحتاجها لأن زراعة الخضار بتكون اسهل من الفواكه. ما بتحتاج مرة مساحة كبيرة. فيمديني مثلاً ازرع طماطم خيار <hesitation> خضرة اياً يكن لكن الحاجات اللي راح استخدمها بشكل يومي